Na yatosi kaju-kaju de <hesitation> bertahangnge sitaung yenatu kaju-kaju musimangnge atau wettu-wettuwe engka wettunna <hesitation> mappammula ro narapi enneng enneng uleng <hesitation> ciceng mabbua engka to ikkaju <hesitation> siklusna <hesitation> ye metta laddeq e nappa mabbua na ciceng mi sitaung mabbua <hesitation> tuwoi <hesitation> <noise> musimappi atau sitaung pi ciceng <hesitation> na tuwo jadi erona rekeng <hesitation> anre-anre atau ikkaju e <hesitation> cicengnge tuwo atau metta de lalengnge sitaung.